रूस एक सबसे बड़ों देश हेगो जो अफणे भारत के नई से देश हेगो जो सबसे बड़ों देश हे जीकी जनसंख्या करोड़ हे जो सारा देशा में नोवा। <noise> नंबर पे हेगो जीमे सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी और रूस असा को देश हेगो जीमे गर्मी में घणी ज्यादा गर्मी लागे ठंड में घणों ज्यादा ठंड पड़े। <noise> तो असा का रूस का हालत हेगा सर्दी का मीना में रूस में बर्फ की चद्दरा जमी रेवे जगे जाग वा बर्फ घणों पड़े जिसे <noise> रूस का मनक गोरा भी घणा रेवे क्योंकि वा ठंड घणों पड़े अर गर्मी कम लागे जिसे रूस का मनक गोरा भी रेवे भारत की अपेक्षा।